<hesitation> في مساء بينما كانت <hesitation> الصيادة تمشي في الغابة لجت زجاجة جديمة فيها رسالة، <hesitation> الرسالة هذي كانت عبارة عن خريطة جديمة، تدل على كنز مخفي في مكان بعيد، وجررت الصيادة ورغم عمرها <hesitation> إن هي تروح في مغامرة جديدة، وتحاول تبحث عن هذا الكنز. <noise>